La ny Hollande koa i e da malaza sady mianky aminy fihinana ovy na pomme dia terre da eo avao koa ny betterave da reo agny koa atena mampiavaky andreo koa ny fihinana tongolo. Reo ny volohany amy raha telo teo zay